Pues juech dun uk ëch dun yëch dun t'sojpyë porque jue nak yë madyë wi'injuëb nak yëti'i myëwedytë y padyë ëch dun uk dun t'sokyë.